Ta ye chitiílo iyo xiji nka lo kuikondeka nkai yata ve'e lo jnɨ nkai lava nka ta ye kichi lo ndeka nka á, xi ñatu nka ininchi jnu ndeye kuui, ñatu nka kii <hesitation> ini nka nchi.